Ny fomba famanàna sakafo mangatsiaka amin'ny miro-ondes. Tsoahana ao anatin'ilay fonosana nitahirizana azy ilay sakafo. Tetehana madinidinika araka izay araka izay tiana sy atonona an'ilay fitoerany ao anaty micro-ondes. Dia apetraka amin'ilay plateau an'ilay micro-ondes an dia atsofoka anaty micro-ondes. Dia alefa ny bokotra ma- manome hafanàna arak'izay arak'izay tokony hamanàna an'ilay sakafo arakarak'ilay toromarika amin'ilay fonosana misy azy.